Rituko rigiya ekero naaarara naboka mambia ntabwati bikorogonyo ande, naboka mambia naarusia ebuku yane, nasoma ekebungo keria nare gosoma korwa ase ebibiria, natera ogotera koria ng'anchete kulingana na inki nasoma ase ekebungu ekio kie bibiria. Kere nakorire rituko erio nabo okonyora muna narosetie gose na erinyabwari iga, naboka narosia erongori nanywa. Kondiete rinyabwari na erongori gose egente ege egento ekerito iga gekobwata enda, nabo okoigwa muna tobwati birukunyo ande mbuyore. Naende simi teiyo gwaakeirwu, erakogechie iga, lakini bono ogwakerwa esimi kero omonto ogoakera esimi kwaigwa muna mbuya bare ko kwaboka igo ogosoka nyomba mwago gwatigire kera egento mbuya kere, kwarigereire chinko chiago mbuya chire, esese yago kwanyesiekeire, eng'ombe yago mbuyere ngwakama mabere naisaine, omogaso noro osasokire buya, gokogenda paara ookoenda gochia emeremo kwanyorire abasani kwabakwanire. Muna ogoika iga ase emeremo yago abanto bonsi gochakera oria ore kegita bonsi basasogete, rituko erio kere naachire gosomia abana kwanyora egento keria na ekeyia kware gosomia abana baria, na abana baria bonsi basasokire kokobasomia ogotera naende okobaeresa nki rero otaete bakore bonsi pi ase omoyo oyomo kwanyora bagokire omwarimu na inche tiga nkore, mwarimu na inche ngokonye. Bono kwanyora muna gai bono kero ere ekerasi ime, tari aye bweka ogokora lakini kore na abana baria boonsi nabarabwo ba bagosasokeire, kwaigwa buya, abana nabarabwo kwagenda nabarabwo isiko mwachesa, mwairana mwaaka omopira, banyure echae bonsi, mogaso yaikire, endagera tenyoriri, iyarosetiwu mapema, baria bakoretwa na egari esukuru mapema baigete naende magoroba kegoika chi chindereva chionsi pi chiaikire, abana bachire nka bonsi, mwana atoyoumiete nonye oyomo kere kwarenge emeremo yago. Gokorwa abu, naende omonene omonyene esukuru nere obarangeria obatebia yaya narorire egasi yaino nengiya obaa kende. Gose natabaa besa nabatabaa kende lakini kagoteba mbuya mono abaibori ko bagoika magoroba gwaikire nyomba abana baikire abaibori nabarabwo, kero bagoteba naki omwarimu mbuya mono ase egasi ogokora engiya, igo okonyora gogogete naende mo naende osasogete rioooka. Kwairana magoroba gwacha kwanyora chingoko chiago mbuya chire, gwachiigorera chiarisi chiaria obonyansi, eng'ombe yago mbuyere, esese ase kwanyetigete mbuya ere, kende nkeiyo mwago giasarekire. Eamate yago mbuya ere, efamiri yago kero okobaakera bonsi bonsi kwanyora nabarabwo ebuya mbabogete monto taiyo orwarete monto taiyo obwate mechando ende yonsi. Kogokora rituko gokoigwa muna mbuya mono naende gwatebi nyasaye mbuya mono ase eng'enche rituko eri mbuya gwachaka, onye na endagera nkwanyora, onye na amache kwanywa, onye na abanto kwanyora bonsi bagogete, kogochia korara naye gokorara buya gwatwara omorembe omuya ase eng'enche bono omonene okoigureri rituko erio, naende yaerire buya,